دنیا وچ ہر جانور دی اپنی خاصیت ہوندی ہے۔ کجھ جانور بہت تیز دماغ والے ہوندے ہن۔ او انسان وانگ سوچے وی ہن۔ یاد رکھدے ہن۔ تے سمسیاں نوں حل کر لیندے ہن۔ اوہنا اے، جنہاں انسان نال سمپرک بناؤ لیندے نے۔ جد دوجے جانور نے جڑے اوناں نال سمپرک بناؤ لیندے نے۔ وگیانیاں نے کئی جانوراں بارے کھوج کری ہے۔ تے اوناں نے محسوس کیتے، جڑے جانور نے ہن او انسان دے بچے دی طرح سمجھ رکھدے نے۔ اپاں ہن او انسان دے بچے دے برابر دماغ والے منے جا سکدے نے۔ سب توں پہلاں ڈالفن، ڈالفن سمندر وچ رہن والے سب توں بدھیمان جیو ہن جنہاں نوں منیا جاندا ہے۔ او اپنی آواز نال اک دوجے نال گل بات وی کردے تے یوجنا بناؤندے ہن۔ کس طرح شکار کرنا، کیویں پھڑنا، کیویں کھانا، اس طرح ساریاں یوجناں بناؤندے ہن۔ دوجے نمبر تے اپاں گل کردے ہاتھی جڑا سنت سوبھاؤ کرکے بہت ہمتلا معلوم ہوندا ہے۔